Hammer ba atura khe kwbangma kaam o nangnai manwui. Atura no khili tognani eet swbainani sor toknani tei kwrak manwui rok swbaina bagwui belai nangma manwui. Khili ni kaam jemon kaath thepanani tala thepaani tei kobja rok thepama jagao khili tokna bagwui atura nango. Pathor tei eet swbaina bagwui bo atura nango. Sorni manwui daa chakku tei godal rok swlamna bo atura ba togwui no swlamjago. Manwui kwbai rok swlamnani bagwui bo atura nango. Hayung ni tokjaknai kaam no atura kwrwui khe khwlai maya.